No nā lauʻai ʻokanika ʻano pipiʻi ke kumukūʻai no kēia ʻano lauʻai. ʻAe wau i ke kumukūʻai pipiʻi no kēia ʻano lauʻai no ka mea ʻoi loa aku ka maikaʻi no ke olakino ma mua o nā lauʻai like ʻole.